माइसगा जसरी चणाागोलै आआफ्नो कुणा अर्न्या भाषा शैली हुन्छ । चणाले प्रायजसो चिरबिर आवाज निकालेर एकअर्कासङ्ग चणा कुणा अद्दाछन् भन्या कतिपय अवस्थामी चणाले आफ्नो शरीरगो हाउभाउबाट <hesitation> कुणा अर्या हुनाछन् । जस्तो कुनै चरा चीलले सानो भगेरा जातीगो चल्ला खानुपर्यो र केइ गर्नुपर्यो र त्यैबाट अर्खो चणो आयो त्यैबाट बच्नुपण्यो भन्नाइ लागि चणााले उठबस गरेर आफ्नो समुहगा चणााहरूलाइ बोलाएर चिरबिर चिरबिर गरेर, <hesitation> एउटा रूखबाट अर्को रुखमा गएर, घेरा हालेर त्यसरी कुरा गरी राख्या हुन्छन् दुस्मनबाट बच्नगा लागि भनेर भन्या । <noise> कतिपय चराले लखेट्नाइ लागि <hesitation> हुलमै बोलाएर बाजलाइ लखेट्नगो लागि साना त्यो भन्दा अर्खा जातको चणाले त्यसरी गर्रया हुन्छन् । जस्तो गिद्दगो आफ्नोइ बोल्ले भाषा हु्न्छ । गिद्दहरू सिनोको वरिपरि घुमेर <hesitation> यानिर खानेकुणा छ है भन्न्या जनाया हुनाछन् भन्या । त्यसैगरी चराले पनि आफ्नो बोल्ले शैली भाषा <hesitation> निर्माण अर्या हुनाछन् ।